Yë i'ix je yë tyum ko'o jundyë najk mëdë, ko'o nëya i'ixnaxëp ko'o najtyë dun wi'indekë je'e yë xyaj yaj manakëp, je'e xyaj yaj na'ixëp ti'i.